เพราะที่ทำงานเขาบังคับให้ไปเปิดครับ เพราะเงินเดือนมันเข้ากับธนาคาร อ่า ไทยพาณิชย์นี้ครับ

กะเฮ็ดให้ อ่า เป็นการสะดวก สะดวกดีครับ ถ้ากะรู้จักเทคโนโลยี กะกะเข้าแอปธนาคาร และเฮ็ดธุรกรรมทางด้านกับธนาคารได้สะดวกขึ้นครับ

กะบ่ยุ่งยากนะครับ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เฮ็ดให้เบิดครับ สะดวกดีครับ

เตรียมตั้งแต่ อ่า แค่บัตรประชาชนครับ

สะดวกดีครับ เอ่อ แฮ่งมันมีเมนูที่กดตังบ่ต้องใซ้บัตรนี่ คิดว่าสะดวกครับ

สะดวกครับ สะดวกกว่าเก่าหลายครับ เพราะว่าอยู่ในตู้ก็มี อ่า รับฝากเงินอัตโนมัติแล้วครับ เฮาบ่ต้องไปยื่นคิว ต่อคิวอยู่ในธนาคารครับ

ผมกะสิเลือกธนาคารที่มันอยู่ใกล้แล้วกะสะดวก ผมคิดว่ามัน มัน มันเฮ็ด เฮ็ดให้กะสะดวกครับ

คิดว่าเก็บเงินอยู่ในธนาคาร อือ ปลอดภัยแล้วกะสะดวกกว่าครับ เพราะว่า คุมื้อนี้กะจ่ายก็กะผ่านแอปครับ

คิดว่ามีความปลอดภัยครับ เพราะว่า ก็ บ่เห็นมีผลกระทบอิหยังครับ

ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ครับ เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น ให้เฮาสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ

ถอนประมาณเดือนละสิบถึงสิบห้าครั้งครับ เพราะว่า อืม บางที่ก็เขาสิรับเงินสดครับ

ประมาณพันหรือสองพันครับ แล้วก็เอาไป เอ่อ ที่ขนส่งครับ ไปต่อภาษีให้ลูกค้าครับ

ถอนอยู่ตู้ ATM ครับ เพราะว่าสะดวกดีครับ บ่ต้องมารอคิวอยู่ที่ธนาคารครับ

จำเป็นต้องถอน เพราะ อือ อ่า หน่วยงานที่เฮาไปจ่ายอะ เขาบ่รับเงินโอนครับ

ของออนไลน์ซื้ออยู่ครับ ก็มัก อ่า ให้เขามาเก็บอยู่ที่ปลายทางครับ เพราะว่ารู้สึกว่าปลอดภัยได้ของแล้วถึงจะจ่ายเงินครับ

คิดว่าปลอดภัยครับ ปลอดภัยที่สุดแล้วครับ ก็ อือ มั่นใจครับ

เฮ็ดเทื่อแรกก็แค่ย้านว่าเฮ็ดผิดบ่เฉยเฉยครับ แต่ก็บ่รู้สึกกลัวครับ

กะสิโทรเช็กกับ อือ เจ้าหน้าที่ธนาคารครับ แล้วก็ อือ อือ ถ้ารู้ความจริงแล้วถึงอาจจะไปแจ้งอายัดครับ

คิดว่าการใซ้เงินสดสิลดลงแน่นอนครับ เพราะว่าทุกวันนี้ก็ใซ้ เอ่อ โอนแล้วใซ้สแกนเป็นส่วนมากครับ

ใซ้วิธีโหลดแอป อือ ป้องกันเบอร์แปลกครับ แล้วก็ อ่า ถ้ามีผู้ใดโทรมาแปลกแปลกก็ไม่รับครับ บ่รับครับ

ความปลอดภัยสิ อ่า สำคัญกว่าครับ เพราะว่าบ่อยากให้มันเกิดความเสียหายครับ

กะใช้ในการฝากเงินครับ ก็ เออ ประมาณนี้ครับ ใช้ในการฝากเงิน

กะสมเหตุสมผลอยู่ครับ เพราะว่ากะสะดวกดีครับ

กะ บ่ค่อยได้ฝากครับ ส่วนมากก็จะมีที่เงินเดือนเข้าครับ

กะเป็นเมนูในการโอนเงิน แล้วก็เติมเงิน ก็คิดว่าชัดเจนอยู่ครับ

พนักงานกะสิแนะนำเรื่องประกันครับ ประกันชีวิต กะมีมีประโยชน์อยู่ครับ

กะ กะ กะกัง เอ่อ กังวลจักหน่อยอยู่ครับ เพราะว่า อือ กะเห็น มีคนบอกว่าเคยแบบ อือ คนหลอกโอนเงินจั่งซี้ครับ

กะเปรียบเทียบอยู่ครับ แต่ส่วนมากก็บริการดีนะครับ แต่ว่าก็จะเลือกตัวที่อยู่ใกล้แล้วไปสะดวกมากกว่าครับ

เอา บัตรประชาชนแล้วก็ เอ่อ book bank ครับ กะประมาณนี้ครับ

บ่มี บ่มีเรื่องกังวลเลยครับ กะสบายใจดี รู้สึกสะดวกดีครับ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

บ่เคยตั้งชื่อ บ่เคยตั้งชื่อเล่นครับ เพราะว่าคิดว่า เออ อยากให้มันเป็นทางการครับ

บ่ฮู้ครับ ฮู้ฮู้ตามปกติครับ ก็ฮู้ตามที่เขาฝาก โอน โอนเงินซื่อซื่อครับ ที่แอปมีครับ

มีความสำคัญในชีวิตประจำวันมากครับเพราะว่า สิซื้ออิหยังสักอย่าง ทุกอย่างกะต้อง อื้อ ต้องมีแอปธนาคารครับ สแกนถึงจะสะดวกดี

ถ้ามีปัญหากะสิเข้าไปถามกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารครับ

เคยครับ บ่อยพร้อมครับ มันกะ อือ มีอิหยังมาล่อตาล่อใจกะเนาะ

กะกะบริการ SMS ครับ เพราะคิดว่าสะดวกดีครับ

คิดว่าอยากให้ อ่า เจ้าหน้าที่ธนาคารให้ความรู้ด้านการเงินมากกว่านี้อยู่ครับ เพราะว่าบางเที่ยก็ อือ บ่ อาจจะเฮ็ดให้เฮามีโอกาส มีเงินฝาก มี ได้ดอกหลายครับ

การใซ้จ่ายซื้อของให้ความสุขส่วนใซ้ก็สำคัญครับ เพราะว่า หนึ่งใซ้สิได้ใซ้ของก็มันเป็น มันเป็นของจำเป็นครับ

กะเปลี่ยนครับ เพราะว่าบางที อือ เปลี่ยนงานใหม่กะกะกับ เอ่อ กะได้เปลี่ยนธนาคาร ที่ ที่ผูกกับ เอ่อ ที่ทำงานครับ

มีประโยชน์ครับ เพราะว่ามีหลายธนาคารกะสามารถ อือ แบ่งกะธนาคารที่ ที่กะอยากจะแบ่งได้ครับ

บ่เคยแลกเงินต่างประเทศเลยครับ อืม กะเพราะบ่รู้ข้อมูลครับ

ควรให้เท่าเทียมพร้อมครับ กันครับ เพราะว่า อืม อยากให้ได้สิทธิ์ ดอกเบี้ย ส่ำส่ำกันครับ

มีความสำคัญ อย่าง อย่าง อย่างมากเลยครับเพราะว่า เอ่อ คนเฮาบางทีเฮาบ่แน่ อาจอนาคตเฮาอาจ อ่า ได้เจ็บไข้ได้ สิได้เงินส่วนนั้นมาเฮาครับ

สิเข้ามาแล้วกะสิหลายขึ้นกว่าเก่าครับ เพราะว่ามันเฮ็ดให้กะสะดวกขึ้น

กะดีครับ เพราะว่าสิได้ อือ เป็นแนวทางในการรู้ว่าลูกค้าต้องการอิหยังครับ

กะ การออมเงินกะเป็นเรื่องที่ดีครับ และเป็นเรื่องสำคัญครับ มันสิได้มีเงินกะในภายภาคหน้าครับ

กะมีความสำคัญครับ เพราะว่า อือ ก็เป็นคนสนิทแล้วกะสิได้มีกำลังใจ ครับ

กะอยากให้มีเมนูในการ เอ่อ อายัดได้เร็วกว่านี้ครับ

กะความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญมากครับ ก็มันจะเฮ็ดให้ลูกค้ามั่นใจครับ

เคยได้รับสิทธิพิเศษเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ครับ อืม ตั้งแต่ตอนกู้เฮ็ดธุรกิจ SME ครับ

คนสูงอายุกะควรที่ศึกษาให้หลายกว่านี้ครับ มันสิบ่ได้มีการผิดพลาดครับ

มีผล มีผลหลายเลยครับ เพราะว่า อืม มันกะเฮ็ดให้กะเงิน เงิน เงินเดือนบ่เหลือครับ มันกะบ่มีเงินฝากครับ

กะมีผลดีเฮ็ดให้ลูกค้าสะดวกครับ เวลามีปัญหากะสิได้ไปติดต่อกับสาขาได้ง่ายครับ

เคยปรึกษาทาง ทางด้าน เอ่อ เรื่องเงินกู้ครับ อืม ก็เพราะว่าเฮาสิได้ อ่า ได้วางแผนการ การกู้ได้ ได้ดีขึ้นครับ

มันเป็นเรื่องสำคัญมากครับเพราะว่าบ่อยากให้ข้อมูลของลูกค้า ของเฮานี่เล็ดลอดไปให้ผู้ใดรู้ครับ เดี๋ยวสิเป็นอันตรายต่อ ต่อทรัพย์สินเฮาครับ

กะพอใจ พอใจกะครับ เพราะว่าผมกะบ่เคยมีปัญหาอิหยังครับ

เพราะมันสะดวกดีครับ อืม เวลา อือ เฮาไปเฮาจ่ายเฮาเฮาสามารถเฮาแอป เช่น อ่า แอปสแกนเงินจ่ายสินค้าครับ

อ่า แอปที่โอนเงินครับแล้วก็ เอ่อ สแกนจ่ายสินค้าครับ

กะจะเลือก อืม เมนูที่กะต้องการกะครับ อืม ส่วนมากกะ กะต้องรีบ อืม หาเมนูที่กะกะครับ

กะสะดวกสบายดีครับ เพราะว่า อือ มันกะจำเป็นต่อในชีวิตประจำวันกะครับ

อือ ก็ มันสิเฮ็ดให้เฮาประหยัดในเรื่องค่าน้ำมัน บ่ต้องแล่นไปหาธนาคารครับ

ผมใซ้แอป อือ ใซ้สแกนนิ้วมือครับ ใซ้สะดวกดีครับ คิดว่าปลอดภัยกว่าครับ

ตั้งครับ เพราะว่ามันสิได้ อ่า เฮาสิได้สะดวกขึ้นครับ แล้วก็มันสิได้ปลอดภัย เฮาบ่ต้องมานั่งกด อืม กดเลขที่บัญชีของ ของปลายทางใหม่ครับ

กะง่ายอยู่เดะครับ อือ ก็บ่มีปัญหาหยังครับ กะง่ายอยู่ครับ สะดวกอยู่ครับ

กะง่ายขึ้นครับ อือ เวลากะสิเบิ่งข้อมูลย้อนหลังว่ากะโอนไปทางใดแหน่ และ เอ่อ อือ ไอ้ ประมาณนี้ครับ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

ประมาณห้าถึงสิบเที่ยครับ อื้อ เอาไว้ใซ้จ่าย เอาไว้ซื้อของครับ

อือ ใซ้ง่ายอยู่ครับ สะดวกอยู่ครับ ของธนาคารที่ใซ้อยู่ประจำใซ้ เวลาโอนเงินใซ้ง่ายอยู่ครับ

อือ ใซ้ง่ายอยู่ครับ สะดวกอยู่ครับ ของ ธนาคารที่ใซ้อยู่ประจำใซ้เวลาโอนเงินใซ้ง่ายอยู่ครับ

เคยมีค้างอยู่ครับ อืม สิเป็นเวลาที่ คนใซ้หลายหลายครับ บ่ บ่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเน็ตหรือว่าเป็นเพราะแอปธนาคารครับ

ต้องการให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัย ไป ปลอดภัยไปนำกันอยู่ครับ

คิดว่าสะดวกครับ สะดวกมากครับ สะดวกที่สุดแล้วครับ ชอบครับ อือ

อือ สะดวกแล้วก็ เออ ช่วยลด อือ ในการใซ้กระดาษมากมากครับ เพราะว่าแต่ก่อนใซ้ต้องมีสลิปมาตลอด ทุก ทุกวันนี้ใซ้บ่บ่ต้องแล้ว บ่จำเป็นแล้วครับ

บ่เคยเฮ็ดนะครับ บ่เคยตั้งค่าอิหยังครับ มีแต่ใซ้งานปกติครับ

อือ อยากให้เฮ็ดเร็วกว่านี้อยู่ครับ เพราะว่าบางเที่ยกะเข้าแอปแล้วมันกะครับ มันสิมันมันกะบ่สะดวกนะครับเวลาฟ้าวฟ้าวกะบ่สะดวก

อืม เฮ็ด อ่า ธุรกรรมทาง ทางแอปนี่จะสะดวกกว่าครับ เพราะว่า เออ เฮาบ่ต้องวิ่งไปตู้ครับ บางเทื่อตู้เฮา เฮาบ่ค่อยมีครับ ตู้เฮาอยู่ไกลครับ

ซ่อยให้เข้า อือ ง่าย ง่ายมากครับ เพราะว่า อือ แล้วก็มี มีบริการที่ ที่ใช้อยู่ประจำครับ ซ่อยคือ แบบโอนเงินหรือว่าสแกนจ่ายสินค้า แบบนี้ครับ

กะกะอยู่ประจำครับ อืม กะสะดวกดีครับ กะ อืม รู้สึกปลอดภัยแล้วกะสะดวกดีครับ

ควรสิมีครับ เพราะว่าผู้เฒ่าเดี๋ยวนี้กะ บ่ บ่รู้เพิ่นสิเฮ็ดบ่เป็นครับ กะอยากให้มีการสอน หรือว่ามีเมนูอิหยังที่มันง่ายง่าย วิธีที่มันง่ายง่ายกว่านี้ บ่ต้องไปเข้าหลายขั้นตอนครับ

กะอยากมีความเป็นส่วนกะ แล้วก็ความปลอดภัยครับ เพราะว่ามันสิได้รู้สึกแบบมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยใน ในทรัพย์สินของกะครับ

กะอยากให้ปรับปรุง อยากให้เข้าใจง่าย กระชับ อือ บ่ บ่ บ่ บ่อยากให้มันงงครับ เวลากะมันสิได้สะดวกครับ

ซ่อยยกระดับมากครับ แล้วซ่อยเฮ็ดให้ซ่อยแบบมีโอกาส อือ ใน ในช่องทางในการ อือ เติบโตดีมากขึ้นครับ

เป็นเรื่องที่ยากอยู่ครับ แต่กะควรสิ อือ เรียนรู้ให้มากขึ้นกว่านี้ครับ แล้วก็อยากมีหยังที่มันสอน ที่มันมีวิธีง่ายง่าย ง่ายง่าย เพื่อที่ให้ผู้เฒ่า เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นครับ

ก็ เป็นเรื่องที่ง่ายอยู่นะครับ แต่ก็บ่เสมอไปครับบางอย่างมันกะยาก บางอย่างก็ กะง่ายครับ อือ กะอยากให้มีอิหยังแบบ อือ เทคโนโลยีใหม่ใหม่ที่มันแบบ สามารถเรียนรู้ง่ายง่ายครับ

อืม ตอนสมัยน้อยน้อยพ่อกะ อ่า แนะนำให้เรียนหนังสืออยู่ครับ อืม เพราะว่ากะอยากให้มีหน้าที่การงานที่ดีครับ

อยากเรียนทางด้านภาษามากขึ้นกว่าเก่าครับ เพราะว่า เอ่อ เจ้าของรู้โตว่า อือ ภาษาอ่อนครับ เพื่อที่อนาคตข้างหน้าจะได้แบบ อือ พัฒนาเจ้าของแล้วก็ไปสื่อสารเพื่อ แล้วก็เป็นประโยชน์ในหน้างานมากกว่าครับ

เด็กคุมื้อนี้ เอ่อ เขาจะเรียนรู้ได้ง่าย แล้วกะพัฒนาได้เร็วขึ้นครับ เพราะว่าสื่อในการเรียนรู้ อืม นี่มัน มัน มันพัฒนาขึ้น มัน มันดีขึ้น แล้วก็มีมากขึ้นพร้อมครับ

แต่ก่อนเด็กน้อยกะบ่มีหยังเฮ็ดครับ ไปหาแล่นเล่นกับหมู่ กะมีส่ำนั้นครับ แล้วกะ อือ ไปหากินบักสีดา

คิดว่าดีกว่านะครับ เพราะว่าเฮาสิได้เข้าใจ เข้าใจกว่า ลงมือทำได้จริงครับ แต่ แต่ แต่ เอ่อ เรียนรู้ทฤษฎีเฮายังมีความสำคัญอยู่ครับ

ตอนเป็นเด็กน้อยกะ อือ กะแม่ค้าขายครับ แล้วก็ซ่อมรถ ปะยางกะพ่อครับ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

จุดเด่นคือคนอีสานคือเป็นคนที่มีน้ำใจครับ ก็สิมักซ่อยหมู่ สิมักซ่อยพี่ซ่อยน้องครับ

บ่ทันได้พร้อม แล้วก็คลาดแคลนอิหยังหลายหลายอย่างครับ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอนครับ

โรงเรียนในเมืองก็ดีกว่าโรงเรียนบ้านนอกครับ เพราะว่ามันเจริญ แล้วก็งบประมาณหลาย สื่อการเรียนการสอนกะดีกว่าอยู่โรงเรียนบ้านนอกครับ

มักครับ เพราะสบายดีมีเวลาเฮ็ดรายได้ หารายได้เสริมอีก ครับ มักมักครับ

เรียนรู้การ เอ่อ เรียนรู้เรื่องใหม่ใหม่กะดีครับเรื่อง อย่างเช่นเรื่องสื่อโซเชียลจั่งซี้ครับ มันกะเฮ็ดให้กะไปหารายได้ตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับ

ทักษะทางด้านภาษาครับ แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีครับ เพราะว่าทุกวันนี้ต้อง อือ เก่งทางด้านภาษาอังกฤษครับ